يكون معايا <hesitation> زرار ان انا اوقف الزمن ، <hesitation> ليه؟ صراحة عشان الزرار بتاع ان انا ارجع في الماضي باللنسبالي مش- مش هست- يعني معرفش بحس ان انت لو قعدت تركز ان انت هترجع للماضي بيبقى عندك ندم هتقعد تفكر كتير ، بحس ان هو ملهوش لازمة فا باللنسبالي هو اختيار افضل ان انا بس يبقى عندي زرار اوقف الزمن ، هعمل بيه ايه ؟ لسه مش عارفه